Andamin̈a entan̈a mizengizengy àby in̈y faran̈y raha sarotro e, fa izy ndraiky arakarakan̈ao mandamin̈a izy ndraiky. Kô entan̈a izy ampidirin̈ao tsiraikaraiky an̈aty magazin entan̈a àby in̈y, ataon̈ao tsihelihely, kô lamba ndraiky izy pasean̈ao ankendriky.